في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، كانت الطيور تحلج مع الرياح، وفجأة جَت عاصفة جوية وفرّجتْهم، الأم والأب حاولوا يرجعون لكنهم ضاعوا، بعد أيام من البحث جابلوا طيور ثانية صاروا معهم، جرَروا يتعاونون عشان يرجعون مع بعض، بعد رحلة طويلة وصلوا لمكان آمن واحتفلوا بشملهم.